Bairere ma golu ge, ena yo so gahi fola, coma yo so gonyihi ena ma linga ia ino toma hate majaga, bolo ua ge ia ino toma hate ma rau